مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یہِ خیٲلی کَتھ باتھ جٲری: "مےٚ مِلیوٚو پروموشن، یہِ چھُ حٲران، مےٚ کٔر سخٕت کٲم دۄہ رٲژ مےٚ دفترٕچ کٲم مُکمل۔